ธนาคารที่ดีคือปลอดภัยมั่นคง ค่าธรรมเนียมบ่แพง ฝากถอนสะดวกแล้วกะเข้าถึงง่าย ดอกเบี้ยสมเหตุสมผล บริการที่ดีนำ

คิดว่าการมีหลายสาขายังจำเป็นอยู่ แต่เฉพาะคนที่ต้องใซ้บริการที่ซับซ้อนหรือบ่ถนัดทางออนไลน์ ส่วนเรื่องธุรกรรมต่างต่างมือถือออนไลน์ใซ้พอแล้ว

คิดว่าผู้เฒ่าส่วนใหญ่ที่เลือกไทยพาณิชย์ เพราะว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ เปิดมานาน มีสาขาหลาย แบงก์มั่นคง และบริการที่เข้าถึงง่าย พอบ่ถนัดออนไลน์ อยากให้เงินปลอดภัย และเฮ็ดธุรกรรมง่าย

ส่วนโตคิดว่าเป็นกสิกร เพราะว่าส่วนโตโตโต โตงานสะดวก โตในมือถือเป็นหลัก สมัครง่าย ค่าธรรมเนียมโตต่ำ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

กสิกรไทยเพราะว่าแอปง่ายสาขากะหลาย บริการกะครบปลอดภัยมีโปรโมชันคุ้มค่าที่สุด เหมาะกับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่น้อยยันผู้เฒ่าเลย

การโฆษณาของธนาคารกะมีทั้งดีแล้วกะต้องระวัง คือกะได้กะจักบริการใหม่ใหม่ แล้วก็ต้องระวังก็คือบางเทื่อมันเว้าข้อดีโดดโดดเลย กะต้องคิดก่อนตัดสินใจกะนำ

คิดว่าการแข่งขันนี่สูงหลายหลาย เพราะว่าลูกค้าก็มีตัวเลือกหลายเนาะ เทคโนโลยีกะเปลี่ยนเร็ว แล้วกะความต้องการของคนกะนี่มันแตกต่างกัน

เข้าถึงง่าย เพราะว่าสาขาแล้วกะ ATM เนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเลย พร้อมแอปมือถือนำ กะสะดวกหลายหลายเด้อ

แอปมันง่ายแล้วกะสาขาครอบคลุม บริการครบ ปลอดภัยแล้วกะมีโปรโมชันคุ้มค่า เหมาะกับทุกวัยตั้งแต่เด็กน้อยยันผู้เฒ่าผู้แก่เลย

กะกะเงินฉุกเฉินที่เก็บไว้ถ้ายังบ่พอกะยืมญาติพี่น้องก่อน คันบ่มีอีหลีกะขายทรัพย์สินที่เจ้าของมี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

มี เพราะว่าเฮาเป็นคนป่วยบ่อย เลยต้องมีเงินฉุกเฉินเก็บไว้อยู่แล้ว เผื่อซื้อยา ไปหาหมงหาหมอ

ตอนนี้เฮายังบ่ทันเตรียม เพราะว่าเฮายังเรียนอยู่ แต่ถ้าโตไปเฮาได้เฮ็ดงานเฮาต้องเตรียม แล้วก็วางแผนการเฮาเงินต่างต่างเพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณเฮาสบายที่สุด บ่ต้องลำบาก

มีเงินฉุกเฉิน ใซ้ชีวิตสบายใจ แล้วใซ้โตไปพร้อมกับความมั่นคงทางการเงิน

กังวลเพราะว่าในอนาคต ค่าใซ้จ่ายอาจเพิ่มขึ้น รายได้ใซ้อาจบ่แน่นอน

มันกะมีทั้งดีและกะบ่ดี เพราะว่าบางคนกะยังบ่เคร่งครัดหลาย ความรู้ด้านการเงินกะยังบ่ทั่วถึง แล้วก็รายได้กะยังบ่แน่บ่นอน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

ออมเงินยากขึ้น เพราะว่าใซ้จ่ายง่าย เห็นเงินหมุนเร็ว แต่ถ้าใซ้ให้เกิดประโยชน์ใซ้ ออมเงินออนไลน์ใซ้สะดวก แล้วใซ้ติดตามเงินได้ง่าย

คันเฮาเฮาจักเฮาเงินเฮาเฮาสิมีเงินหลายเพราะว่า พอเฮาเฮาจักเฮาเงินเฮาสิมีเงินเก็บ มีเงินลงทุน มีเงินออม แล้วเฮาชีวิตเฮาสิมั่นคงขึ้น

จำเป็นหลายเพราะว่าเฮาเฮาว่าเงินเข้าเงินออกจั่งใด เฮ็ดให้เฮาเห็นว่าเงินเฮาไปกับอิหยังหลายที่สุด

ควรสอนเพราะว่าเฮาได้เฮาจักการเงินตั้งแต่เด็ก เฮ็ดให้เด็กเฮาจักออมเงิน เฮาเงิน และการลงทุนตั้งแต่ยังน้อย ลดปัญหาการเฮาเงินมั่วซั่ว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

จำเป็นหลาย เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่าอิหยังสิเกิดขึ้นแหน่ เช่น โทรศัพท์เสีย คอมพัง ค่ารงค่ารถ ค่าพยาบอกพยาบาล

มี เพราะว่าเฮามีหนี้สินที่ต้องจ่ายเนาะ เฮาเฮาเลยต้องเก็บเงินเพื่อเฮาหนี้

ข้อแรกกะคือรายได้มันสูงหลาย บางประเทศมีค่าแรงสูงกว่าบ้านกะหลายเท่า สามารถเก็บเงินออมเงินส่งให้ที่บ้านได้

ต้องมีเงินฉุกเฉิน เงินประกันสุขภาพ แล้วก็การวางแผนค่าใซ้จ่ายต่างต่างที่ใซ้บ่ได้ไปเฮ็ดงานหลายหลายเดือนนำ

เกินโต เพราะว่ายามโตเห็นโปรโมชันดีดี รีวิวสินค้า ไลฟ์ขายของจั่งซี้ โตก็อยากได้เนาะ โตก็อยากซื้อ

มีผลแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจบ่ดี รายได้ลดลงหางานยากขึ้น เฮ็ดให้เฮาบ่มีเงิน ของกินของเฮาเฮาแพงขึ้น ค่าครองชีพเฮาแพงขึ้น

ปกติเก็บเงินได้หลายประมาณพันหนึ่งจั่งซี้ เฮาไปซื้อของกินในห้างมา เฮ็ดกับข้าวกินเอง

เก็บตอน ม. สาม มั้ง ครั้งแรก เพราะว่าอยากได้นิยายก็เลยเก็บเงินซื้อเอง บ่อยากขอพ่อขอแม่

ส่วนมากเบิดกับของกิน เพราะว่าเฮาต้องกินต้องอยู่น้อในแต่ละมื้อ มื้อหนึ่งเฮาต้องกินสามเที่ยพู้นน่ะ

หกสิบบาทต่อมื้อ คิดว่าหลายเกิน แต่ว่าเพราะอิหยังกะเข้าใจเขาอยู่ ค่าครองชีพกะสูงเนาะ ค่าพื้นท่งพื้นที่อีก

มาจากแม่ แล้วกะพอกะ เพราะว่ากะประหยัดอยู่ ประหยัดกิน บ่กะจ่ายฟุ่มเฟือย

อยากซื้อหยังกะซื้อ อยากเที่ยวหยังกะเที่ยว บ่ต้องกังวลเรื่องเงิน ส่วนเฮ็ดได้บ่ตอนนี้ยังเฮ็ดบ่ได้ เพราะว่ายังบ่มีงานมีการเฮ็ด เพราะว่ายังเรียนอยู่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

ดีกว่าเพราะว่าเฮามีรายได้หลายทาง บ่ต้องพึ่งรายได้เดียว ถ้าอาชีพหลักมีปัญหาเฮายังมีรายได้อื่นเฮาเฮาอยู่

คันหาได้กะมีความสุขหลาย เพราะว่ากะหาได้มาด้วยความสามารถของเจ้าของ หามาด้วยแรงของเจ้าของ สมองเจ้าของ

ซื้อบ้านเพราะว่าเฮามีพื้นที่เป็นของเจ้าของ แล้วเฮามีความเป็นส่วนเฮาสูง เฮาอยากเฮ็ดสวนเฮาได้ ปลูกต้นม้งต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ได้ แล้วเฮามีความมั่นคงระยะยาวนำ

ซื้อได้ เพราะว่ายามเฮามีเงิน เฮาอยากไปเที่ยว เฮาเฮาไปได้ ยามเฮาอยากได้หยัง เฮาเฮาซื้อเลยบ่ต้องเครียดเรื่องเงิน

ส่วนโตนี่คิดว่าหมื่นหนึ่งถึงหมื่นห้า เพราะว่าค่าหอโตก็ประมาณห้าพัน ค่ากินค่าอยู่ก็พอโตนะ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

ปรึกษาแม่เลยเพราะว่า แม่เป็นคนคอยให้เงินเฮา คันเฮามีปัญหาด้านเงิน เฮาก็ขอแม่เพิ่ม

การมีเงินพอใซ้ มีเงินออม มีเงินฉุกเฉิน บ่เครียดเรื่องนี้ แล้วใซ้วางแผนในอนาคตได้

ต้องวางแผนการเก็บเงิน เปรียบเทียบราคานำกะดี

เปลี่ยนไปเพราะว่ายามเฮามีเงินเฮาเฮาสิมีความมั่นใจขึ้น กล้าเสี่ยงขึ้น หรือบางคนเฮาอาจสิแบบว่าเฮาจ่ายฟุ่มเฟือยขึ้น

กะคือกะให้สังคมแล้วก็ประเทศดีขึ้น ให้รัฐบาลเอาไปบริหารประเทศให้ดีขึ้น

ยังบ่เคย เพราะว่าเฮายังเรียนอยู่ เฮายังบ่ได้มีรายรับรายจ่ายขนาดนั้น ยังบ่ทันเฮ็ดงาน

สวัสดิการต่างต่างให้เฮานี่ล่ะ แล้วเฮาเฮาให้สังคมแล้วเฮาประเทศดีขึ้น

ควรมีหลาย เพราะว่าซ่อยวางแผนการเงินได้ ซ่อยว่าต้องจ่ายภาษีจั่งใด แล้วซ่อยวางแผนรายรับรายจ่ายได้ซ่อย บ่ต้องเสียเงินเกินซ่อย

ควรจ่าย เพราะว่าซ่อยให้ประเทศซ่อยพัฒนาขึ้น ซ่อยสังคมแล้วซ่อย ปฏิบัติตามกฎหมายนำ คันบ่จ่ายภาษีซ่อยคือผิดกฎหมาย

มันเป็นหน้าที่ของเฮาเพราะว่าเฮาให้ประเทศพัฒนาขึ้น เฮาสังคม แล้วเฮาปฏิบัติตามกฎหมาย

สวัสดิการสังคมหาย ชีวิตประชาชนกะสิลำบาก แล้วกะเศรษฐกิจ ในประเทศกะที่ซบเซาลง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

อยากซ่อยให้ประเทศพัฒนาขึ้น อยากซ่อยสังคม อยากให้มีเงินสวัสดิการซ่อยคนยากจน ซ่อยคนป่วย ซ่อยเด็ก

ส่วนโตคิดว่ายุ่งยาก เพราะว่าต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งเขาบ่บอกโตนำว่าโตต้องจ่ายเท่าใดโตสิไปคิดเอง คนหลายคนโตยังบ่คุ้นเคย

ซ่อยให้ประเทศซ่อยพัฒนาขึ้น เจริญขึ้น ซ่อยสังคมซ่อย มีสวัสดิการ ซ่อยคนยากคนจน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

ซ่อยให้ประเทศพัฒนา ซ่อยสังคม เฮ็ดให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น

บางเที่ยสิฮู้สึกหนักใจแล้วฮู้บ่เท่าเทียม สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลนี่ควรมีมาตรการฮู้เหลือคนรายได้น้อย

คึดว่าควรหลาย เพราะว่าภาคอีสานมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก บางพื้นที่คึดบ่มีโรงเรียน โรงบาล ถนน น้ำปะปา ไฟฟ้า

คึดว่าควรเพราะว่า คึดให้ประชาชนเข้าใจแล้วคึดคึดว่าควรจ่ายภาษีจั่งใด

เอาตั้งแต่ ม.ต้น เลยเพราะว่าเด็กเริ่มฮู้เรื่องการเงินแล้ว การฮู้จ่ายแล้วฮู้หน้าที่พลเมืองนำ สอนตั้งแต่ตอนนี้เฮ็ดให้ฮู้เข้าใจเรื่องภาษีมากขึ้น

พ่อแม่ เพราะว่า น่าจิให้คำปรึกษาเฮาได้ดีที่สุดแล้ว

เว็บไซต์กรมสรรพากร หนังสือ ผู้เชี่ยวชาญ เพราะซ่อยให้ได้ข้อมูลที่ซ่อยต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย

คึดว่าน่าสิมีหลายขึ้น เพราะว่ารายได้ส่วนคึดคึดคึดสิซับซ้อนขึ้น อาจมีหลายช่องทาง เช่น งานประจำ ธุรกิจเสริม ลงทุนต่างต่าง

คึดว่าคนหลายกว่า เพราะว่าเขามีความสามารถจ่ายสูงกว่าคึด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้แล้วคึดคึดพัฒนาประเทศคึดได้หลายกว่านำ

คึดว่าเป็นประเทศสิงคโปร์เพราะว่ามีระบบภาษีที่ดีหลาย แล้วคึดลดหย่อนคึดหลาย แล้วคึดสนับสนุนธุรกิจของคนทั่วไปนำ

เงินภาษีเอาไปพัฒนา สร้างสวัสดิการแล้วกะกะประเทศให้เจริญ

คึดว่าน่าสิพัฒนาไปทางออนไลน์หลายขึ้น เพราะว่ามันสะดวกโปร่งใสแล้วคึดตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนำ

คึดว่าน่าที่พัฒนาไปทางออนไลน์หลายขึ้น เพราะว่ามันสะดวก โปร่งใส แล้วคึดตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

คิดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำคัญที่สุด เพราะทุกคนที่ซื้อของหรือบริการก็ต้องจ่ายภาษีนี้เป็นแหล่งรายได้หลักอยู่แล้ว

คึดว่าอยู่ เพราะว่าทุกคนที่ซื้อของหรือบริการต้องจ่ายภาษีนี่เป็นรายได้หลักอยู่แล้ว มันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

คึดว่าดีขึ้น เพราะว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีคึดไปพัฒนาโครงการต่างต่าง โรงเรียน โรงบาล ถนน สวัสดิการต่างต่างให้ทุกคนมีชีวิตดีขึ้น

มีผลหลายเพราะว่าเงินภาษีเอาไปสร้างโรงบาล โรงเรียน ซ่อยคนยากคนจน คน ผู้เฒ่าผู้แก่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

คึดว่าหน้าที่ยังบ่หลาย เพราะว่าภาษีมันมีหลายประเภท แล้วคึดซับซ้อน บางคนคึดบ่เคยเรียน

ฮู้สึกหนักใจ แต่ฮู้เข้าใจได้ เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ฮู้ที่ต้องเฮ็ด

อันดับแรกเลยกะสิปรับพื้นฐานใหม่เบิด เพราะว่าบางพื้นที่ยังบ่มี ถนน โรงเรียน โรงบาล น้ำประปา ไฟฟ้า

อันดับแรกเลยคือถนน น้ำประปา ไฟฟ้า โรงพยาบาล โรงเรียน แล้วก็สวัสดิการต่างต่าง เพราะว่าบางพื้นที่บ่มี

ขอเลือกจ่ายภาษีแพงแต่สวัสดิการหลายมากกว่า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

กะสิกะปรับหรือลงโทษตามกฎหมายนั่นล่ะ

มีผล เพราะว่าคันภาษีมันสูงคัก นายจ้างกะสิได้ลดค่าจ้างกะ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

คึดว่าสำคัญ เพราะว่าการจ่ายเงินภาษีคึดรักษาธรรมชาติหนิ เฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ยั่งยืน แล้วคึดให้คนรุ่นหลังคึดได้คึดประโยชน์นำ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

คิดว่าเป็นซ้าง เพราะว่าซ้างมันใหญ่ มันแข็งซ้าง แล้วซ้างสำคัญต่อสังคม

เฮ็ดให้คิดถึงเงินที่เฮาต้องจ่ายเพิ่ม เวลาเฮาเอาเงินไปยืมหรือว่าได้เงินฝากจากธนาคาร

สำคัญเพราะว่ามันซ่อยให้เงินซ่อยหลายขึ้น แล้วซ่อยเฮ็ดให้ซ่อยวางแผนการเงินในอนาคตได้ง่ายขึ้นนำ

เป็นเรื่องดี เพราะว่าเงินออมเฮาเฮาสิหลายขึ้น

มีประโยชน์กับทุกผู้ทุกคนที่ออมเงิน หรือฝากเงิน เพราะว่ามันซ่อยให้เงินซ่อยหลายขึ้น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

ต่างกันเพราะว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยตามกฏหมาย ส่วนญาติพี่น้องมักน้อยกว่าหรือบ่คิดเลยกะมี

มีผลเพราะว่าสูงเฮาเฮาย้านจ่ายเพิ่ม คันต่ำเฮาเฮาสิกล้ากู้หลายขึ้น

ควรเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าคันถืกเกินธนาคารถืกสิขาดทุน แต่ถ้าสูงเกินคนกู้ถืกสิลำบาก จ่ายบ่ไหว ควรอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

มีผลเพราะว่า คันดอกเบี้ยสูงผ่อนกะสิแพง คันดอกเบี้ยต่ำผ่อนกะสิสบาย